﻿Kua ñee grillar jeiva mbaetɨ aikua mbaepeko jeiva, aekateima ayemomaundua teima mbaerako oipota jei kua ñe grillar jeiva jaema jayave erei a <hesitation> se majomeno amopiensague jaeko kiraitapa mopeti tembiu <hesitation> yambo ya ñamekavi äpo ikavi vaera ipuere vaeravi yau ikavi supere jei ani jeira de que kiraitako ñañoka ñañovatukavi tembiu ikavi vaera